O conlëgo a-o fæto che mæ figgio o fa l'autista di autobo e mæ messiavo quande gh'ea ancon i tranvai o l'é stæto tranviere ma da dapeu quande an levou i tranvai o l'é vegnuo biggettäio.